لو قالوا لي إن في مشكلة عالمية وإنت بإمكانك إنك تتخلص منها إيش بتختار؟ مباشرة باختار مشكلة البطالة لأن الصراحة أنا أشوف إن البطالة كثير مشكلة كبيرة، وإن الشباب يتخرجون وبعدين يجلسون بالبيوت وما يحصلون وظائف، فطبيعي اختار البطالة، لأن هي تولد الفقر وتولد حالات اكتئاب الزيادة عند الشباب.